باش تغلف هدية لازم تشري غلاف خاص و تشري خيط شباب تدير هاذيك العلبة نتاع الهدية فوق هذاك الغلاف دور هذاك الغلاف دور هاذيك لبواطة كي دور عليها تزيد دير الخيط من الجهة هاذي و من الجهة هاذي و تغلق هذاك الخيط و ديرلو وردة و تكون شابة.